Ega siin vist ei avitaq väega midägi. Võiollaq midä saa tetäq om määndsitki paprõlinnukiid visadaq lakja koh om pääl <hesitation> määnegi tekst, et koh ma olõ ja niimuudu. Aga ega rüükmisest vist küll kassu ei olõq. Nii, et tulõ lihtsält luutaq, et määnegi prints tulõ minno pästmä